मोर् जानल हिमालके नाममे यी अईतियाँ। सगरमाथा, अन्नपूर्ण, अपि, सैपाल, माछापुच्छ्रे, मकालु, मनास्लु, धौलागिरी कह्लेसे तालके नाम रारा ताल, फेवाताल, से फोक्सुण्डो ताल, तिलिचो ताल, गोसाईकुण्ड, बेगनास ताल, घोडाघोडी ताल, आदि अईतियाँ। उस्ते कर्के लदियाके नाम चाहिँ कर्णाली, सेती, महाकाली, मेची, कोशी, गण्डकी, त्रिशुली, कन्काई, बबई आदि अईतियाँ।